Mi nkijua ambacho unipe nkichagua nimechagua kiwembe naaa abholai na mapere, i- i- imefuliki kinembo yang'o, kilembo ni kitu ambacho une mazingira yaili yakori ulikuwa linakipata kwa urahisi halafu ni kindoki ya asili kwanu kalavua kirobo kichiguki wamavobe na gobe waviki wambala, kwaiyo nikijo mikifulie na ni kiju ambacho nikinkye haikukitaka ni mazingira yakwe mbula ni makelena ghonisudi nisu nifulie hang'o matele kwe Kwaku nupenya tele, kweli naikiatata muda kwagashila afu nikigumu kindo ambacho unakipata kwa urahisi, kweli naenda ufuge kovona kelele afula nndani ya siku sita ukachoka kora lakini kalamba wayumfue kindo Kanyama haini benchile nakyo fule natale.